Gitara ndreka an, zava-magneno aminà tanana ana misy vatana izy an de misy lohany lavalava de misy tady mihenjana aminanjy de tanana roy miasa aminanjy an: tanana raika mampositra le tady aloha, de tanana araika mampihetsiketsika le tady afara, de avy amle boribory amin'ny vatany iny an no amoahany feony.